أيا مالا وحد الخطرا وحد الرائد تع الفضاء، هاذوك الجماعه ليطلعو للقمر فاقو بوحد النجما كتزيد الضو لي يا ودي هذاك وين خارجه مالنيو، أيا هو شافها قد قد قالهم هاذي لا لا و الله غي ليا، عاد صحاب واحد يقولو ليا واحد يقولو مش ليك، و قالهم و الله غ ليا و نسميها باسمي و الله ما يزيد يدور بيها واحد وانا راني، راني شوف هاذي ميديها حتى واحد.